<noise> Kyikarugirira embera eyangalimu, ngathabugha indi ngamabya ingalhwe, kale nginje ngali mwana owesukuru. Neryo hakanayiramu iwasangana ingalhwe inganawithe amasomo ngerilhwa omwanjakya paka erihika saha musanju. Esaha esikabya isitholere eriramu kandi iwasangana saha musanju, ne- neryo saha munani ngawithe erisubayu. Neryo ghukalhangira ghuthi omwasaha nguma eyo, amazima ali athi ngabya isinangathoka eritsumba ngakalya, obuthuku bukabya ibwabirinyisigha kandi ngabya ingakwa nenzalha isinangathoka erighumisirizya ahabyalya bikendihira neryo ahu kyisingire ingaghulha inga koleki inga ebyalya ebihire ngomwahuteri ingalya. Betu kandi hakanayiramu ingabya ingawithe ebyalya byangayighomba okwamuthima kandi ingayighomba ininje ngabitsumbe. Nekyindi Wangina nanginabya ingabirihikya omugheni kutse abagheni bayi, ngathabugha indi eyanganzire. Ebiro ebinene omundu oyanganzire sindi sindyanza erimulisya ebyalya ebyerighulha, ebyalya ebyomwahuteri, nganza ingamutsumbira ebyalya kundi inje eritsumbira omundu wayi eyanganzire yebyalya, ngabya inganawithe ngabya inganawithe olhwanzu olhwangabya ingabirihambangania okwabyalya ebyu. Kyinawithe ngokukyikaleka ingayowa okwamuthima kandi kyinawithe ngokukyibya ikyikathumathikanganaya ithwe ngithwe kusinga ithwe erighenda omwahuteri ithwalya kandi ithunasibire ngeka isithuwithe ekyathukakolha ayihi. Neryo inje okwinje erighulha ebyalya kutse eritsumba eka kyikarugirira omwambera eyaghukabya iwamabiriyeyamu okwasyasaha esyu.